मी एक माजा स्वतातचा घर बनटालायं न्हा कि भाड्यक रावतलायं। मका माजा घर जाया मी तेतेन खूप काय करुंग शकतायं। आपलं कायत नस्तं तेव्हा आपलं घरांत अस्तं। घरांत मी सेफ अस्तांय। माज्या हक्काचं मानन एक घरांत अस्तं। स्वताच्या घरां आम्ही काया करुंग शकोव। कोणाचो भय पर्मिशन नका आमका।